Mi anda nomin haɓɓata nektay haa daande am ɓo haa leddi am na komoi on naftirtaa nektai ɓa sakkoma ha hedi min woni hausa en himɓe hausa en ɓe pulɓe pulɓe minwala naftira nektai